في ال في البيت عندي- عندي حوالي عشر عشر رواشن، أكيد كل موزعين في الغرفة، كل غرفة موزعة، واحد ولا إثنين على حسب.